والله افضل اكون الطفل الوحيد يعني اكون محط اهتمام الاب والام. اقدر اركز على نفسي واحقق احلام. احلامي بدون مشاكل كل اهتمامي يكون موجه لي وهذا يحسسني بالامان. الشقيق الواحد او اكثر حلو لكن عشرين شقيق راح يكون زحمة وحياة صعبة